E... gh'é o cappello co-a fada, gh'é a berretta, gh'ea unna vòtta o meicado, che ghe divan, o cilindro, a bombetta, e... Solo che a-a giornâ d'ancheu se-se deuvia solo i cappelli, quelli, e berrette sportive, dimmoghe, quella co-a visea. E basta. Pe-o resto i atri cappelli en cheiti feua de deuvia, dieiva.